Alura l'interutur d'la lüce al e chë, a i ariva curent da ün cavo no chë a s'ciama a s'ciama la faze, d'solit ariva la curent e l'interutur al a la facultà dë devié la curent ën sima a ün poli ch'a i da curent da ün'auta part tramite ün aut cavo opüra no, cuindi a fa visché la lüce e s'a lu devia sü cuel cavo li e s'a lu devia pa zgnacand ël pulsant s'a lu devia pa a i da pa curent, cul cavo a porta pa curent e a s'visca pa la lüce